To cook rice is very simple people cook rice depending ley way ley like it some will like ley rice like soft and some will <hesitation> some people will like it not too soft and not too hard like in ley middle and some people like la rice hard so you will firstly put ley rice water on the fire normally la how we can cook our rice we put rice water on ley fire and allow it to get hot and start boilng so we can wash ley rice you wash ley rice and then put ley in water that is boiling or hot you close ley pot some time we add small sugar <hesitation> some time we add small salt with a little vita to give ley rice a like taste so when you add these things on it and you allow it to boil but firstly you will na put plenty water in ley pot because if you do you will either give it la soft la you na want it so if you put small water if ley rice is still hard you add small water and cover it until a will reach to a point we call to get stem so you stem it and then you allow ley water to dry so if you want more craws you add small fire to ley stem and then you will find like craws will set under it.